Este nja ina chi este kutu ke'e nachi xhi kena'a he ina kuechi njan yukuu nuu maxa'a nakue vilu kuechi ndenati onde nuke xhichi nuke nati, ha nuni kuu luu kune vina'a yo'o kuan xaku xuachi tii mani este kanja tanti ndeja kuechiti ti luu kanjan mani xhi he luu kayu xikiti kayu xikiti, ndeja nuni ndeku kano inite ndeku kanu ndijite tukan nuna kanati njan anavitan tunjan chi ndejan vilo tochi manxhe vitna, luli pero nunia ha kuu koni este kunjanite kakalu natini njan xukakuja nixan kiti yikuan.